Audi je mari noonde bokko-bokko, audi je mari nonde bodeejum, audi je mari nonde ndiyam lesdi, kanjum on nonde je woni ha shamuwol je vurtata ha Asama.